الحاجات الطبيعية دي ما بنقدر نتحكم فيها لا النار لا الموية الاتنين، تحكمهم صعبة يعني، <hesitation> ما بتقدر، النار لو كبرت و مشت في حتة عالية طلعت، <hesitation> ما بتقدر توقفو أصلاً تاني، الموية لو جدول، ممكن تقفلو لكن البحر إن قامت ما بتفدر تتحكم فيهو.